أنا دائمًا ما أستمع إلى أنواع كثيرة من الموسيقى، مثل الموسيقى الكلاسيكية <hesitation> لأنها تعبر عن عمق المشاعر وتعقيد الأفكار <hesitation> الجاز بيتميز بالإبداع والارتجال، الروب مليء بالطاقة والحماس، والبوب سهل الاستماع ويتميز بالألحان الجذابة، والموسيقى الإلكترونية تتنوع بين الإيقاعات السريعة والهادئة.